हमर घर मे न हमर बाबा दाइ कोचिला थारु भास बोलैये । हमर ममि पापा कोचिला थारु भास आ नेपाली भासा बोलैये। हमर अन्कल अन्टि नेपाली भासा बोलैये कोचिलो थारु बोलैये हमर अन्कल के लैका सब भोज्पुरि बोलाइया अखुन्त्रा हमर दोस्रे अन्कल अन्टि कोचिला थारु भासा बोलैये । हम नेपालियो भासा कोचिला थारु भासा बोलैसी हमरा इङ्लिस ओ आइये बोलेके उहे लागि हमर घरमे कम्तिमे सब मिलाके चार्गो ल्याङ्युय्ज बोलैये कोचिला थारु भासा भोजपुरी आ उ के बाद इङ्लिसओ नेपाली ओ आ तन्का हिन्दी ओ येतना भासा सब बोलैये हमर घर मे सब परिवार सब के मिलाके औसन्का औसन्का भासा सब बोलैये सब जना उहे लागि हमर परिवार मतलब सब जना बाहारा बाहारा रहिए न त सब जना के ताह बा का कौन भासा कैसे बोलेके कैसे करेके उहे लागि हमर परिवार मे सब जना अपन अपन अन्दाज क बा अपन अपन तरिका से सब बात करैये । बहुत ल्याङ्युय्ज सब बोलैये ।